כנפדל למתאחף דיאל לתאריח ו לתקַּאפָה לשַׁעְבִּיַה ח׳וסוסא לי פִיהָא לבְּקָאְיַא מן לחְיַאה דיאל גְ׳דוּדְנָא, בהאל לחוָאיְג לתקלידִיִּין לאַדוַאת דיאל לְטִיַאבְּ ו לצוַּור לקדִימָה, תְחַס בִּראסכּ כִּתְעִישׁ מעא לנאס לי סבְקוּנָא ו כִּתְעְרַף מןִין גָ׳או בּאש תְעְרַף פִין ע׳אדִין, למתאחף לי כִּתְחַלִיכּ תְחַס מאשי עְ׳יר תשׁוּף האדו הוּמָא לכִּיעְגְ׳בוּנִי.